Woɗi ɓoɗɗo fere oɗo yaha o hefti ɗammugal wala mo anɗi ɓe maajum nɗe o maɓɓiti ɗammugal maajum o laari jai'ngol jai'ngol man haski mo masin se o ɗoggi o warti o yecci ɓaɓa man ɓaɓa man wari yeyi o tawi ɓaɓa man.